Gn'angady! Gny fomba fampiasa azy: <noise> alainao i da tsy atao mahintsy lafa hangady fa somary atao mihorira; da alay amin'izay gny tanimboly ohatsy. Hiava ategna, da lafa miava anao da sokiry amin'gny angady igny; da troboha, troboha, da mandeha fezay fezay mandrampahavitan'gn tany maro Igny. <noise>